मुक कोइस ना ना व्ल्याक कफि न क्रिम कफि न चिनी के सँग । मिलजात हयत कभि कभि पिलेओ न त बानी ना हय बानी डारन फिर ना चहिय । कोइ चिझमे ना मतलव ज चिझ ना होएसे गजवए मन तड्पय उइसो चाहिँ बानी ना बैठान चहिए मेरे हिसाव मे ।